لو كان بإمكاني اختيار قوه خارقه كنت هختار قوة الشفاء بقدرتي علي شفاء المرضي من الأمراض والإصابات ممكن اساعد الناس في تحسين صحتهم وجودتهم في الحياه، الشفاء هيقلل من آلام الناس ومعانتهم وهيخليهم يعيشوا حياة اكثر سعاده وراحه، لو الناس مش مريضه المجتمعات هتكون اكثر قوه وانتاجيه ودا هيساعد في تحسين الظروف العامه